leddi Norway ni ɗum leddi yahudu un be leddi nasara di wala tarihi sosai, amma ni ɓe andidiri be njangirde be bona mbonabonaku, leddi de ɗon woni har der saka leddi yahudu en and bo ɓe wala julɓe sosai ha leddi mai, ɓe wala bo al'adaji sosai ha mai ngam himɓe leddi mai reta pat wari wari un.